﻿A gən daka anguwa wopm ɗa ɗani mya fi ɗan ba ma tlə a ləbwon huŋ daka ɗami anguwa sai tə na: ɗani amma ba ma tlə a ləbwon huŋ ɗan ghən mya fi ghən kwatakwata har tə məren ma ca fi cafi ɗan kwata kwata ba ta tlə a ləbwon bata tla a ləbwon huŋ ɗan ghən mya fishi mən məren kakab ma fishi mən ɗa bom ɗa ɗani ghən mya fi shi ba ləbwon mya lərshi yauwa, gəden ɗan mə kab tə tun daŋ mi cimtə dzaŋgon ma verəŋ myani ma ma vertəŋ eah dzaŋ ya ndai maman tutə a gam dzha ma cobmi uhn mya cobmi cikən wo turghən cighən wo tam ma ci ghən cighən cimtə ma ci mə ci mə ci vwa ya yukghəi toh vwa yukghəi gna tu uhn mya ɓəɗi gna eah tsən ghən wom cimtə djwan yaddiyoɗaŋ miya kon tu cik kən mya tlə namtsə ɗan mya koni toh cik kən ma cim məren ɗi ma man dwan gna yir wopi mya dwan yir wopi toh mya ɓəɗi gna tsənghən wopm mi cimshi to ghə gi: dzaŋ a ndai ghəndi mə wul to mə tlən mə mbudni mya tləŋ shi kuci cikkən ləb ya tlai maman fi cik ɗaɗa amma gəɗen shaawa wos yan nə ni kakab mya ndai mya mbudni cimtə mə mbi yasəŋ mə ga ɓastə mbi yasəŋ ga ɓasəm gna. Eah ai gəd gos kam kya mbud cimtə dole a tə:n tə tə tə:n gə ya tə:nghən ma kyani ma ka tə:n tə nə ni kya gnale? nə gi: dumin a a tu dziɓər cimtə kya tu dziɓəri cimtə kam ni a na gi ɗai yan nə dziɓəri cimtə yan kə gode coŋmən amma kitə gəd ɗaŋ kə tsən cimtə ba kətu dziɓər cimtəŋ ba ka diya kə gəmtəŋ dai gin nə ghərwon ɗan coŋvon a wultu ka tu ghərwon ɓastəŋ amma uhn coŋvon ya wultu ka tui ɓastə ka tui ya wultu tu ɓastəŋ ka tuŋ gin nə ghə coŋ ghəndi eah wa ghəryo daŋ mə yisəŋ gən a rayuwa myan tə gəd tsakani gəd tə mumwan gos kəndi ba nə ma:ndə ɓastəŋ nə ghərwon ka fi ɓastəŋ sai a tsənni kawai a gnal ghən cighən wan a vər vi:wan a fi koni wan cimtə lami lafiya ba ghərwon ɗaŋ ka wultə toh kambi ka fi ni ɓaste kə kab gna ghə za:r yawon ka vottəniya ba a fi ghə laifi mənəŋ a vottə gwa cik kawai iyaye ya wumi ta gagha? kya kab gnaghə za:r a man dən kam ɓaskə kyani ghən ka lura tə yani domin kə kabni gna ghə gon ɗi kə lərtə təman ɓu:t kə toh ci ɓaskə ɓu:dkəni kyani ki ɓastə ta:ghəni toh nə ni kafi tə yane? sai a tsən a yal a yel dtləŋsə wan a gyemtlə kawai a lya lya wan ba ghərwon ɗaŋ rawos ya malar kə mortə kya ndai kya shi vin toh kə mortə a mama nəni ghən mi fi fum yan ma fi ghən ta mə kab laifeti ɓa wo tən ghə wo wultu ah ah ba kafi ghənbwonəŋ yan ka fitə mən ma wo fughə toh mə wultu ma ndaɗi ma ndaɗi ba maman fi cik ɗan ﻿Yauwa yan nə yan citə lifi ma toh wo wultu baba ba kə kabəm tu a vərəm dtli mən tsən a vodəm ko a fi ghərwonəŋ myani ma yan ma fighə gna təpm won daŋ ba a wusəŋ myani ma mya wultu a gafarcemo toh iyakagən daŋ ka wul tə gəd kəndi amma mandə tə gəd ba wusuŋ huŋ kə kab tə domin tə vər ghə ghən cighən bawai a vərtə foro huŋ a tsən cimtə kawai ra: wan ta mbunni ya tughə gnamən toh gwai ghəndi ai ko nə gna gəda ko nə gna mwana nə coŋ wultu a taghə ka kəm ka nyangasəŋ coŋghən a shiryaɗi giɗi toh kab tə tashi mbətləm un ya luyi toh gnan a luyi gna voni tsən gna toh bari məfitə gna birthday mən tə vərghə gna toh kya fitə mən ka yel ra:wa mbunni gnais ma rawos mbunni nagos ma rawos wo mbunni amma zance kə tu a fi gna ghərwon tə gəd kam babu ba a wusuŋ huŋ nə gna ghə za:r kə lərtədi kada a wultu kya vərtə gna forowon njwan ba wusuŋ rayuwa yo daŋ myani ghən mə yeli tə gəd kəndi, gəɗen tun daŋ mə kab tə farko gyo daŋ məta kab gon ma sai mə wultu coŋvon wo lyami cimtənda mə kab gin ɗan farko gi: ɗan coŋ ta cimtə ma cikkən mətaya fi cimtə gin ɗaŋ mə kabtən ma cik kən mya fi cimtə ba ghən won a mbimi cimtəŋ mya tsən cintə cip ghəryo ɗaŋ mya su tə tam wo tam ghəryo ɗaŋ ca su mə vərtə cik ma vərtə amma ba wai tu məfi magdə cimtə ko məfi ghərwon cimtə oh oi gin ba a shishi ɗiŋ ﻿Myi fi magdə dzaŋgoŋ tun ɗan mə shishi myi fi dzaŋgoŋ sai dai kə makaranta ɗaŋ atayi gi nə gənghə məri gna? gi gos a fi a ghənghə məri ghən məri kam ka fi amma kya fi za:ri ɗaŋ kə kab gədi kə ɓwa məri kaman fi gi ɗaŋ ai ko mai ndwatsə wa ko mai tləɓərwa komai tlyaghən ai ka ga gya gi sai dai a num gədi tashi mbətləm a tsən cimtə dzaŋgi coŋvon ya cimgha toh məri wa ci yan tə gi:ghəi ya tə gi:ghəi toh yan ta gi:ghən ma kyan ka dzyonshi ghən ta gi:ghən huŋ myan ghərwon ɗaŋ mə yisəŋ ghən tsəngən mumwan tə gəd kəndi. yan ka mbi datəpm toh dəŋ ka yisəŋ a ɗak yawon yan ka mbi təm ka wul eah gədi watu wani mafi righən dun yawon wo cedkə kya man ceɗo ma wultu toh ma tli ko bauchi amma kya tlə kalau gna:n mya tlə kalau ma ɗiya mə futə damuwan mya futu toh amma kada righəbn wa a madadi murghə dən kada a ri: cik huŋ kya ri: ɗaŋ ba kitə ghənwon a aljihu waŋ aljihu wes yan yituni? kitə ghərwon ɗaŋ ko kuma gəshi gon wosəŋ faru a təpm to ka san ngərwon ya fara un za:rsə ya yeli ɗaŋ kə məsni ya paŋ aljihu wa ta yel ghərwon ghai ɗa giɓi ai Ya yeli ta wultu gin nə kunmən wani coŋvon fa a fi lawos toh ta ɗiya ta ɗu number mən dən mən don yan kitə handset kitə koni wa ta yeli tə dli ya yeli tə wultu wani fa ga ghərwon ɗan a kasanche yanghəni toh maza taman fi sauri ta man tuki toh taman mbi dlyi wai tə tləri dən amma duk ləb won ɗaŋ kya man ghəi kada a wultu a wa:d kuni wa ko kuma a wa:d gəɗi wa ko a wa:d makobci wa ki cimtə kad a wa:d tən kya wa:d tə kə ɗu gamai kə ɗu gamai don ka yisəŋ gəndaŋ wosəŋ far ɓaskə a datəpm huŋ toh gəryo daŋ mya yisəŋ gən tu mya yeli gən a təpan daŋ mya ri ghai ghəndi tə wultu kaman myanən myayi ɗiya məfi rigɦn iri righən won tə passport gəshin ca cim tuni gənde ɗan ca vərmi wopən ka diya ka cayi aljihu ko kinə banga ka diya ka cayi aljihu in case of ko ghərwon fara a datəpm ɓaskə to dole ya yel ghəshi a dlyi wai ta wultu ah ah gin nə kun mən wani gin yan ghəni yan ghəni ta diya ta haska tə ɗu handset ta mbi gawa wa ta ləri ɗi dən amma kya ri: cik kawai ba ta ghən a aljihu waŋ kə ɗu gamai eah kə ɗu gamawai ai yadiyodaŋ mə yisəŋ ghən daŋ ka ri: tə transpotation daŋ ka rin ghai ghəndi kya rini a təpm ghəndi, mə yisəŋ ghən hutu təfi gna kashi mbətləm ka mayi. daŋ giɗaŋ kya koni, namboŋ yan citu ko kindi a makaranta yan ka mani dən nə hutu wani lokaci ca ləŋ vər hutu yan kya makaranta ka vər hutu ka diya ka tli ɗi amma Gyoɗaŋ ba kya makaranta kya ghərwon huŋ kya tsənghən dən ghərwa hutu wa yan nə ni kərməs ya tuli ɗi hutuwa ghəndi don ki dən ba kin ɗi a ləbwon huŋ kərməs ya tuli ɗi dzaŋ kərməs yan dzaŋ hutuwa ka zub gamvwaraŋ yatl kə kutsuk coŋ kya shi vinladi kə kə kutsuk coŋ coŋvon ma nyar ghəmən domin tun ɗan ma tul a ləpi gin tun ɗaŋ ma tuli ɗi a voni gin ma nyar ghəmən sosai mya kutsukkə coŋvon ya tlərmi a voni gi: ɗa a gam gna rai yen mən ɗa a man karam gna mbudkən ghai ko mayi ko wubsə ɗa toh ghəryo ɗaŋ mə yel ghən gna hutu wan ɗaŋ mya tugən tu a gaman yani kərməs domin mya makaranta ɗaŋniŋ ba mya la: gobnatiŋ miɗi a ləbwon da nisa daŋ ma wultu ma tu hutui ta mə tli ɗi dənəŋ toh ghənwon ɗan mə yisəŋ yan ɗan mi dəni mya la: kitan gighəni hutu ghən yan nə xmas sən ɗaŋ a yalən di, mə tugən mə ci ɓintlə kunaghat ba ca kabməŋ myaci kunaghad kusuŋ ca ngabmi myan gən ɓintli yafi mya tu ɗan tə ka:səm wulwuɗi mən mya tu wulwuɗi ɗan mə daka ti monda to ya ksəmən ɗan mya tlye toh a polum ghai toh yan ma tli namtsə mə mbimə tlər yan gəden wo la:bəm ma mya wultə tu to tə kə:nəm wulmən tə kə:nəm mən amma wuli ɗan mə tlya ɓintli a biya bukatai amma kanaghad ca gəm kusuŋ mya ci kunaghad ca gəm kusuŋ Wulwuɗi tə ɓintli ca mobəm gən mən ko kuma yan mə gna bredi tə shayi mya haɗa bredi tə shayi mə tlei to a ɓani ghəndi mə tli namtsə ghəryiwon dan ya polum ghai tə ɓintles dan mya ci ghandi a kashi kashi domin kaman mya nyowa lən mya tu gna ndətsə ɗuyi mya guɗi eah mya tutə mə gud ti mya gudti kuma mya man mya yel gna hotelən mya tu gya gna kolɓa mə gud ghərwon ɗaŋ kullum kam ca polum ghai kwata kwata ghəndi um mya tu gna kolɓa namboŋ tə ndətsə ɗuyi mal tlya toh hankalen mbunni ɗan ma shishi tli dən ghətan ba mya ci ghəncighən bargade huŋ hmnn ghərwon ɗaŋ ba mya ciŋ yi namboŋ myani ba mya ci kaɗiŋ mya ci aledeŋ ga:l ma ci geri ma ci saura gya gi ba ma taɓa cighən wosəŋ ghəshi guda mbətləm daŋ mə fughən yan a ɓani ɓasəm ghəndi